Narekko meloqkiq mubai sipaqtaq mam- loqka ku sipaq makanjaq e idiq topa sadar makkeda aga-agaro sipaq majaq pura e webbu nenia mallawaq dampekkiq ko tauwe purae iyaleng sipaq makejaq